شوفو هنا عدنا مثلا باربيل اشهر شي قلعة اربيل هي قلعة اثرية تاريخية صارلها تلاث الاف سنة وطبعا سموها قلعة اربيل لان هي اصلا من كلمة اشورية اعتقد اسمها الكلمة الاصلية ارابيلو ويعني هي حيل دتشوفون انتو شعلياتها هي جان يعني انه معناها الالهة الاربعة ارابيلو وجانت يعني كرمز للدفاع دفاعي جانت كبل